Fakantsary nomerika na appareil photo nomerika zany môlô karazagna fangalagna sary raha zany, tsy hotritsika talôka regny alefa raha alaigny sary de miboaka i sary araka môdifieny le sary, ôhatra ana mainty mivadika atao fôtsy anao bakeo mbola izy fôngna magnôva le sary mananzany zalah le appareil photo nomerika.